E grille pain zany da karazana vata zany izy io fa e mofo evao e gny hafanay aminazy, izany hoe ahisy agnatiny raha igny amign'ao zany e mofo da lasa mafana, da sy vitan'e fagnamafanany mofo evao fa aza atao koa zany e mampalemy enazy tsara mba hampikirepikirepiky enazy tsara mba ho laitr'e nify da ahisy amignao avao koa i mofo.